<audio distortion> misy fiatraikan'ny amy gny otrikaina agnaty sakafo gny fomba fandrahoa sakafo. Raha ataotsika hoe miasa loatsy gny rano. Mikabokaboky anazy na mangotraky io na mafana loatsy na manahaky anizay da sotominy aby gny vitaminy sy ny tariny manahaky anizay. Fa nô avela maimaika kokoa izy tsy de raha, ohatsy tsy de nampangotrahy na amy gny troky. Satria haitsika mangotraky igny lasa trohiny aby gny, trohin'ny gny hafanana sy ny tariny gny raha agnatiny ao. Ka no avela may izy, atono sy ny tariny manahaky anizay avao da, tsy very loatsy koa gny, gn'ino izy tiky, gny otrikaina agnatiny ao.